في عطلات نهاية الأسبوع أفضل الاسترخاء والابتعاد عن الروتين اليومي، أحيانًا أحب أخرج مع الأصدقاء أو العائلة لزيارة أماكن جديدة أو حتى أمارس رياضة خفيفة مثل المشي أو الرقض، <hesitation> أوقات أحب أقرأ كتاب أو أشاهد فيلم ممتع، الهدف هوالاستمتاع بالوقت وإعادة شر- شحن الطاقة للعودة للنشاط في بداية الأسبوع.